Nndan sa emmi oyin kee-arronyi si-mi zah oroau ocha-ottoku oda nndan ma se etzam-a eva, eva amma. ayin ka arrong-ee aza ororyi ocha-ottoku ogbe wani seu zau ka arrangkari ogbe wani oz ouh ka annong agun gbuitt osu piri me o’si ewott ma obeh owop-wop ma obeu me fe kap, ozini chinna ohom kwa a va abi ahok ke ozuha onnang be va nada okwp me obirro okpa-annam odok osi man do-da moa pee kap-kap-w ono osu owo-ewott be sebp ochi da da abhouk ke onnang va pee achi ebap ke mando owo me ebap arrang me oro-rabhu arankari panonng ochi-e ema owowa me ababu-me byuri chitt kann be kwu ka etomam k’acho be wommo okp-e owuri be a ochi obop nwa-yi fe ko okka me ke ezam me azen wuri mndan kpannang kpan be deen ka-arronyi onori ocha ottoku chop bipuyiri ottoku kpannang kpan fo owott ke ezem obin ka arronyi orori ocha-oko fo ochi owuri be sa awott okkop orronng-orong be awatt-akkuwa a dunni odok pa buanng ma be ayin-oyin be a ka si ozum cha-be me or be ku-manda-a ke omo’si be kaya annma ayin bue-bue be yine ka arronnyi, arronny arronngi be za aroryi o cha-ottouk che be ma chi-a be achi ma arronyi ma be abhop be na awowa-ma arronng a pyi-pyi odok be abira ayn odok zah arroryi ocha-ottoku sa pee chi be be manda owowa me ettem so owoyri eke eya be aroryi iba a minm be seep. Idda be aroryi iba sa mim be seep yinna be va ayin-ke yan be nna aroryi ocha ottohk ono ba ke eyar bo kwu a, ho me ama si or owohe me akpakasim me ezam ttara odim or va poo ezan che etzam kava abyn mando be oki cha-ochottohk-a.